<noise> Tsy mazava aminakahy ny fomba fanatatavana rano, laha ohatsy ka vita vazaha izy. Fa no gasy izy, no ny aminay atiho zany, aminay atiky izy, i raha avao alà. Mangalaky lamba foty, le atao ao rano iny la tatavany la miala ny lotony. Zay fomba fanaovanay anazy.